اكثر شيء افظله في عضلاتنا هذا الاسبوع انه اما اسافر عند امي لانها ساكنة في منطقة كدا تبعد عني خمس ساعات او انه اقضيها مع صحباتي مع صديجاتي او اخرج اتسوج اخرج اغير جو ما احب اقعد في البيت واقضي الاجازة كلها في البيت.